Suecia tëtä nordico, kuape jaenungavi, kuareta jembiu jaeko jevae ɨ guaju rupigua, jare oïme jetavi tembiu oesauka reta, jaereta kɨaraïko oyapo jare ikaviyeye oesauka iyapova mbaetɨ yaikua, oïmeko aipo oikuauka tei